Noginton nanni shajariga, gashi tootani dariko nadifatiro isked okafikon amanog khartoshka sokida rosha nadifatiro, inger <hesitation> hadedi daringon finda, finda, finda hawa kidekatiro <hesitation> mashanigon mashado iskero, norigon nor iskero, amangoni digda kirtimo ya fajer badri orkera indger ya migribin bata donia orkokan digjero osboa mara wateka digro yani tawali amanga timo yani manjoja amanga digda tijkan kharbije.